Re ma'ba ne nden xanak- xenak men nak nu ma' na nabil ncho lozo ma' nu ma' nayi' ncho lozo ma' nu ma' ndyak xe ndyakmen reya, xe nak zi ma' ta nkenumen ma' nke xen len lismen nden ma' re jwa'n ndyakmen mbay xe nak zi benta thiop ten kon zi mbakana, mbakana zaja nak men nak mbak per le naba mbak kani iz ze or nzinla le mbak nchak lad la le mbak ndyen asta asta nchub mbak ndyup mbak loa' asta ncha- ncha mbak chut loa' asta mer tub mbak ndyenla kuen nzyn mbak nzynla', mbay na lo- lo tys gabmen ta jwa'n jwa' mbak na nawue kenua mbak gad la mabak laz la mbak ndo jwi'a ye nua tyz ndy- ndyak yiz mbak ye nua mbak lo lo palad ntoyakxa mbak, re jwa'na jwi' mbak ze nuga mbak nawue na- wue nchak zebay nawue chak mbak ndyen mbay mne, mbay na xe nak re ngila'na ngila naba ze ngila ze mne ngid- ngil ndya xuan ngil le ngil mbes le ngil nchol le ngil ya na nyedma' xo kuanra masra li ma' na ze lo ma' loa' xomod nke- nke lozoa ma'la, mbay na xe nak re ma'bax asta zi- zi bicha zi bicha nuga bix naba le bix ne bich ndya'na le bix nte ladla lad lana nte nchala la ze nde lo'ana ze ze ndyob ma' lo xubla'na, xe nzob ze ndob ma' pa ndob blana re ma' ya nawue asta nu ma' nu ma' asta nden jwa'n ndenla. Mbay ze mne ma' na nayix men nuga ma' nabil nzo lozo ma', mbay na ta wiz nchaj men wiz nlux men lo izyore'a, nuga ma' mbil ma', nkuan ma' men, len ma men kuan nliy tera jwi'ma' men mbay naze lo yal nabila ndla ma' la ma' na nchatra ma' ndrid ndab la ma' ndrid ndab ya na ngentra ngenta gabmen yal naban par lozo ma' par yek ma', kuen na njwi'tra ma' xu anma', mbay na ze le jwa'na naze nchaj ma'za jwa'na naze mbes ro'a men ro'a men yez re mbesna, ze nchaj thi tamen mena nzo bes nche- nche men ma' mbes men, tak len ye wiza chanmen za zeba nu ma' nlux ma', nzo bes este nu ngid na, xe nak re ngida nu ngid nden iz nke lozo'a ngid nlazla ngid nawue nkenua ngid, nuga ngid taga ndoted ngidza, mbay na nted ngid lomen nted ngida len xomod nlynumen ngid taga mod nuga ngid za nxob yek ka ngid men na, nde ngid kuan nlynumen ngid na tyz mke mena cho o cho xa nak kualkier zi ma'ba tyz mkemena cho ma' nuga ma' nabil ndyak ma' tyz mbresla lo ma' tyz nakap mbresla lo ma' nuga ma' xee nax ma' naba na tak naba nayi'a lo ma'nabana kap mbes la lo ma', nu ma' nden xe nak men xa nak men nden ma' jwa'naza nu men ndablo men ke napmen ma'.